आंखो दृष्टि देखभाल कनू कने आखो की समय समय पर जांच कराण चैंद। और डाक्टर से परामर्श लींण चैंद। और धूप मा धूप चश्मा पैन चैंद ज्यां से आखों मा धूप की हानिकारक किरणो से सुरक्षित रह साका। और आखों का व्यायाम भी कनू चैंदू।